Bwana itreye shandu le jenga mmba le kwetre nge manya sava sava fo kwa sababu matreye yali fo mtrini ilaa masa twre loliya kunushi shi makururuu au mbeta au chiki le we kolya labda lime <hesitation> jenga handu shooto mtri uliisha we lolya vehisa, vehinga mara triki vehinga mara vehira mara fo shi kwalolya ve humbuka nayo kwalolya ma- ni itreye liliansa ihumbuka na mara le ujue umanye choocho niyo mmba inejengwa likundi iichya mayai hatroo ngamaa.